Bueno canen caman sanapien, sobre de guiñey mod <noise> timie anok wakush, wush pandiem mi kual, apayam como ñiw akual y ñiw ni mam, siempre en cuando ps payam mi kual pue iguey animal at anop püet, timi pandiow mi kual, pajlock triste tataj püet porque pajlack triste, pajlack triste porque porque <noise> ayam mi kual, <noise> ayam veste guiñe modo pues porque chindiow porque chindiow atanok mitch, atanok sow, timmi pandiow mi kual atanok este meawan clase de us siendo de que ñiw mapac, apac pues ata sufrir guiñe mod timi gume payar mi kual, apayam mi kual pue ajguey meawan atokey mod ajleck, este ayac dios parmayam mi kual, pue claro pajlock triste nimal payam mi kual chindiow, doj atolonoc atanok püet, timi pandiow guchis püet payam pue, apayam, <noise> payam, bapayam anok kit toan. Pandiom mi kual opi mee mi kual apllam mi kual porque ñiw-ñiw aran castiw atsojtow washom kit tiushma pot tiushguiñe mod poki por eso de todos modo iyac mi kual at mod ajgue mi ümbeyajts ikos timosh apiengar timosh apien tijlekien grabado piyam ban tiel pagina ninguey meawan ajlock timush aj mod anok ixamen timush amongoch ninguey pawar timi pangomonchier meawan pues chijlock paparlichier guiñe mi cas pregunta por es at salganey cas leonguies ajguey timos sarangan ajguey costumbre apien este poch pues de que guñ clase de uj ayam mi kual wesh andiok pues ajlock triste anok püt, anok vaca, anok chivo, anok borrego, anok meawan gue sap meawan sak ayam mi kual meawan sak ayam mi kual mich, püet, sow, meawan lo que andiowuw porque ajcuk porque ñiw mam ñiw.